Niwe duma au ha a ya ne pea lakuau una rea utanue. auna re utanu pea au urea une a une nehe ria iyee ala goreng siu iria ye niwe si bisa ha peaa niwe duma au haaya nehe au una ria tarigu. au una ria pla niwe du mauna rupai tidu utanu bisa ala bisa tarigu bisa ha peima laku mistrahate mi istirahat te mama laku weu tana kama nue amia kamana ma minaa apea kami ingine ha laku tana ala keduke au tana ala wei mama au na ria ae au na rea ha lalapane ku ingin nema una re lalapan. lalapan ma suko ala masaya lako loiya pelako tanae manua ma amo husa kaya di kaya di kulkas ma au eu laroi tidu, roi tidu baka lako usa ka musue barsih lakou teteya autete pei bara ugkap a au ungkap pama pea lako au loi masaya. lako au loiya. au loiya mape laku au gorenga au gorenga masaya au loiya a tana sidi ma Au wehi leleya. leleya pe ma laku tumis iya nehe. au tumis ya aupea laku hiru mouse au hiru masu nete lou ana nasu pute lohana laku lou iaya au loiya laku ami aya. ami aya. ami aya pe ema au aku ingine mati ingine manua au na rea manu tetatunuta au una ina ina bumbu ne manua utanae dikulkas au na tea bumbau ha loko lako tunua au tunua pea laku na bumbu pea lako loiyau. laku loiya mia loko alaa jajie manua lako ala ma bara pohii rupa. rupa macam rea mi anuna ya ma amuna rea goreng bisa amina una rea rabusta bisa. anuna rea tunu bisa. anuna rea lalahe tabisa mamanua alama te bisa si ala puta maite una rete tunu bisaa a ite kukusa bisa ala weidu sina masi ite kukus sa bisa teuna rea bubur re bisa ite una re rupa. rupa ala ma. alama pea lako au tana. au tana istirahata baru ua tana ala keduke lako me tetue. tetua <hesitation> pea masa ya baru ami loiya. ami ayaa mia pe imama miloko miloue mi istirahat ami husa lo ria nonton telepisi Te pise pea mama ami husa lae laku au tana ala ma ria au tetu keduke au tetua pea ma laku ama parihu ma ria. ria. ria koi jam sae ha baru masaya au loiya. au loiya keduke mama awaraka parihuk sabuiruka au laku au loko. loko ria masa ya au loiya. laku ta ianu ria auna ibarsi keduke ha laku au tunu ianu. au tunu ianu pea mama lako au gorenge ada ianu <hesitation> mu mata ria au goreng. au goreng pea mama lako una rea side auna ria sidie. siduma ria sidi dumae riae sos. sos mama ikecap naa acampur lako asam jawa ha pea laku ami loko laku amiaa rame. rame pea mama inan toanta mama keduke au tana hihi ure laku au hisi. au hisia nehe keduke haa laku au tetua. au tetua lo keduke laku una rea kolake. una rea kolak mama au tana au hihi santange unaniwe du ria santang lako tetua nasu mete lohana nasu pute lohana Sida e sida lohana lakue santange ma pea baru au iruhuku ne he masa pea laku au loiya ria men te adi masa mam ha pea laku adipito mama au tana ala. au suku keduke ria cupai dua mama laku suku e au suku ala manta. ala manta laku cuma au tanaye tolonu. tolonu laku au sipi nehe au sipi nehe laku ami lalap laaka laku niko ianu lalahita me ianu ma au tanaya laku au lahiya. au lahiya pea laku masaya ma au loiya. au loiya pea laku colo. colo majaji colo. colo ma cuma au una sidi lakue tomat manta laku mouse ma manta ma laku ami aaya